<hesitation> sakafo ten̈a ny tsotra ndreky tiako <hesitation> tsy sarotro marin̈y. Rogay irô lasary àby io zen̈y. Man̈ano antsiary, salady, aharaka karôty asian̈a tômaty aviô asian̈a leso hely, asian̈a antody, aharaka sôsy vinaigirety bòka iô aminjay asian̈a môritadely hely. Tsara e!